तुर्की के संस्कृति पूर्वी मध्य सागरीय। मध्य एशियाई पूर्वी यूरोप परिवार आऊ। परंपरा के मिश्रण से बने छीये तुर्की के। संस्कृति में आदित्य और शिल्प विशेष। रूप से उल्लेखित छे तुर्की में शिल्प के। भरमार छे ऊ शिल्प के लिए जाने जाए। छीये मिट्टी के बर्तन बहुत प्रसिद्ध छे।